A la nchia nda chunda ya lavadora a na then xan thja'a con lavaderos <noise> de cemento ya lavadero thexan thu the thu the nditu ka'ian gitja la ya na <noise> ya na thiu ngu xruxri ko nku jabón polvo thuthe ngathen jina ya me tsuthjua the thanda xexete' pero te'e ni thja la riunda'a nii vece tjigo xrunchrin xruxin pasta o ne'e so polvo <noise> ko thute'e ngathe jina sinke'e nda jina yami thju bate' ya me tsuthjua ni la <hesitation> to thaxeya tjanji na rugunda tsjen thi jina na ya me <noise> ya me tso thjua <hesitation> thjaxeyen gita'. <noise>